Itie unim ọkuk nnyin iminyene mi ke itu, unyene ọkuk kunim ke ufọk, men ka do ka kesin mak ikpo idiyip. Unim kifok ino ekeme ndiyip, emi awudde fin unwana ọkuk unyene ikpon, men kq itie unim ọkuk kakesin, umen ukesin do ikwe eke ikade ikeyip, ino ikaka ikuyip do, ibekheke fin do, ebekhe mme ukara, anam nnyin inwana ọkuk, ini esed oro ekesidi ikpo owu idaha, inwana okuk emen ekesin ke ekpeme emen ekenim ke isọñ, esin ke isọñ. Edieke edide ofo ọwọrọ idahami ke ndiok isi mfo, ofo akakpa, ọkuk oro atak ke esid isọñ ke esid ekpeme, usuk enwana esin ke udiri ibud, udiri ibud oro, eyin mfo ekeme nditu ndi esi udiri ibud emi ete eka emo akakama esi udiri ibud emi emen ekesṁ kikañ, ọkuk oro atak, usuk esinwana esin ke ekebe, ekebe oro ek usuk edi ekebe esed, eyin mfo itu idi edimere emen ekesin kikañ. Ọkuk oro atak, emi awudde nnyin inyene ọkuk yak nnyin imek ika itie unim ọkuk inbakara eside oworo edi ikesin, mak mfana oro itre idisim ọkuk nnyin, iwo nko ikinyuñ iyip ọkuk nnyin